أنا صراحة أحب الانتجال الفوري، يعني تخيل تروح أي مكان تبغيه بس بلمح البصر، يعني بدل ما تزهج من الزحمة تجدر تتواجد في أي مكان تحب، مثلاً تنطلج لمكان شجر وتهوى، بس جراءة العجول بعد حلوة، بس أحياناً يمكن ما أحب أعرف وش في بالهم اللي مجابلي، يمكن يخليني هالشي أتدايج منهم.